La matita al e, a funsiun-a che ëndrinta a ie 'na min-a dë <hesitation> dë grafite, la grafite a la trövu ën le miniere e pöi a ie 'na ën involucro dë bosch ch'a ven travaià, a lu ëncolu ënsema cun la min-a ëndrinta